אفضל טריקּה לאל אינהאא אליומי היא אנני כּנחב נהדע שׁוּיַא קבל מא נרקּד עאדתן כּנחאוול נבעד עלא אלאגְ'הִזה אלאִלֶכתרונִיַה ונקּצִי וקת מעא אלעאִלה ונקּרא כּתאב ובעדִין כּנחַ'סִס שׁוּיַא וקת לתפכִּיר פאלאשיא אללי דרתהא חְ'לָאל אליום וכּפאש יומכּן נטוּר מן נפסי פאלמסתקּבּל ואכִּיד מא כּנְסאש נְשְכּר אללה עלא כּל חאג׳ה.